धैलेब् तुम्हर् बन्धोसन् धन्गर् अर् तुम्हि हरो। तुम्हर् दुइ सोन मजत् बोज-बोज थकि बलगि एब अर् दुइ बन्धोसन् मजत् हरो ए धन्गर खन्मन् करि कथबुर् कोइ। इजनि इजन कथबुर् बोजिब सस्तबुर् कोइ बलगि एब। भ जिगन् हुखे हौ ब दुखे हौ ब बै तेक्तुर् तुम्हर् निजोर् बिखोइ ओपुर्। तुम्हि तुम्हर् कथकिनि मनर् भप्खिन् तुम्हि इजनि इजन कपो शरे कोइ बलगि एब। तुम्हर् खुल खलिकोन् जिबुर् कबल गसे हेइ बुरु पख। तुम्हर् जते कथकिनि बलगि बोजिब परे। तुम्हर् दुखेनि बोजिब परे। अर् हेइ दुखेनि जते तुम्हर् इजनि हेइ जन जते तुम्हि हेइ दुखेनि जते परितन् पपरि। अरो हेइ प्रोब्लेम्स् ब हमैस हमु हमधन् कोइ एब परि। इजनि हेइ जन कथकिनि बोजिब सस्तबुर् कोइ बलगि एब। अरो हेइ बोजिबे हेइ तुम्हर् हेइ हमैस हमु सोल् कोइ एब परि एब। अरो तुम्हर् सोल् फल तुम्हर् दुजन बन्थोत ब बन्थोत हस बन्थोत ब हस बन्थोत परे सए फुतिओ थिब। जते ए बन्थोतो ए बिअक्ति इजन हेइ जन रेजे बनन् ब हस कोइ। <hesitation> एत मनप् मह अनुभति जगिओ थिब।